طبعا أنا بحكم إني شخص أحب المشي كثير، وطبيعتي أمشي من سنين <hesitation> أم- ممكن أمشي <hesitation> عشرة ألف كيلو متر في اليوم، ممكن <hesitation> أحيانا أزودها خمسطعشر ألف، بس دائما <hesitation> بيكون <hesitation> يعني المسافة اللي ممكن أمشيها في اليوم أفظل- أفظل مسافة هي عشرة ألف كي- متر في اليوم.